اه نقول أن الكلب يحتاج على الأقل ثلاثين دقيقة لساعة يوميا عشان يتمرن، يعني سواء كان يمشي ولا يلعب، لكن في بعض السلالات يحتاج تمرين أكثر من ثلاثين يعني عشان بيحافظوا على لياقتهم ونشاطهم ف معروف الحيوانات بصفة عامة وحتى الكلاب ضروري حركة يومية.